Ja saa yuka chi ja kasa´a ku ja kastutu ntaka mi´i, ntaka nta´a yutnu, ite, nakaa nta´anu yuja taka na ku kani´ima te kasa´a taka yuka, te yuka kaa taa se´e.